بالنسبة لأصل الكون شيء عظيم ومعقد، أعتقد أن الكون كان موجود من البداية بفضل قوة أكبر مننا. <hesitation> مثل ما يقولون العلماء بنظرية الإنفجار الكبير، لكن بالنسبة لي الكون ما هو مجرد صدفة، فيه نظام دقيق وجمال يعكس إبداع الخالق سواء كانت تفسيراته علمية أو دينية، الكون يظل شيء عجيب في حياة وحركة وكل شيء مرتبط ويا بعضه.